Ny fomba hikarakarana ny hoditra maina de voalohany aloha mazoto misotro rano, de asiana ireny karazana <hesitation> voankazo <hesitation> na legioma manome <hesitation> rano ireny ohatra zao oe ny <hesitation> kaokaombra, na ny hoditra akondro afaka hosoranao amin'ilay hoditra maina.